ווע- ווען ס'קומט צו די מע- מעדיצינישע וועלט איז עס עטיש צו גיין ענדערש מיט מענטשליכע לעבן איבער ח- <hesitation> איבער חיות ווייל מענטשן זענען דער וואס האלטן אונטער די וועלט, זיי העלפן די חיות נאכדעם. סאו איך האלט ס'וויכטיגער א מענטשליכע לעבן.